La climi en Etiopía pos tamién. La huerça la genti no sabi que Etiopía es país mu montañosu i mu altu assinque lluvia no les falta. La genti se susprendi en vel retrataúras de pallí por tolas propagandas essas que mos án enllenau la cabeça palas perras sacal-mus. Pos si en Etiopía es dóndi vien el café! Figura-ti si tieni que sel úmida la climi pa café cautival. Amus, que no mos creamus tolo que mos cuentan pala teli.